أفضل العيش في عالم خالي من الفقر لأن الفقر يؤثر على حياة الناس بشكل كبير، لو كان العالم خد من الفقر بيكون عندهم فرص أفضل للصحة، التعليم ،السعادة لكن التلوث كمان مهم هيؤثر على البيئة وصحة الناس، ويأثر على الصحة غير مفيد بالمرة.